داسہ ای گڑاس زبان تا زیہا ہیت کیوہ ہراکہ تینا علاقہ تے ٹی ہرافتے ننے زبان تے کہ ہیت کیرہ زبانٹ تینا ہندن کہ ننا بلوچستان ٹی ننا جہلاوان بیلٹ بریک ساروان بیلٹ بریک ہر جاگہ غا براہوئی نا بندغ ملیک ننے دا ٹائما خضدار ٹی براہوئی تقریباً اکثریت براہوئی نائے خضداران ہلیس مونی وڈھ وڈھ آن بیلہ تو ظاہرے کم بریک خیر اوڑے بیلہ تا لاسی تا زبان بریک لاسی اٹ ہیت کیرہ نی واپس بڑزائی بریسہ بڑزائی ہراکہ سوراب او بھی براہوئی اٹے اوکان مُستی قلات کوئٹہ غا کاسہ اوڑے تو زبانک مکس مریرہ اوڑے پشتون بریک پٹھانی یکہ بریک افغانی مختلف اوفتا بھی زبان تے ٹی فرق امر کہ اکثر نیمہ براہوئی ہیت کیرہ نیمہ پٹھانی ہیت کیرہ اور اوکا پدا ننا کہ آواران بیلٹ اے او ایریا تے ٹی تقریباً او جاگہ غاک اوڑے تو بلوچی ٹی ہیت مریک خاران مرے آواران مرے تربت مرے گوادر مرے داڑے زیاتر کنا خیال پائک بلوچی ٹی ہیت مریک ۔ہندن کہ اوکا پدا بریسہ صوبہ سندھ ئنا زیہا صوبہ سندھ ٹی سندھی زبان مریک اوٹی باگڑی زبان مریک اوٹی گڑاس تھر ئنا سیڈا بریک اوفتا تینا زبانس مریک گڑاس بگٹی تا بریرہ بگٹی نا یکہ او زبانس مریک مری نا یکہ او زبانس مریک اوفتا گڑاس ہراکہ دا سیڈا ولا بریسہ بگٹی سیڈا مری سیڈا اوفتا تینا زبان سے بگٹی اٹ مریک زبان اوفتا بھاز فرق زبان تے ٹی ارے تقریباً فرق ارے ٹی تا ۔تو ہندن اوکا پدا بریسہ اُردو تو ایہن ہر جاگہ غا مریک مادری زبانے پاکستان نا اردو نا تو ہر جاگہ غا ہیت مریک کسس ہر بندغ اردو ئے تقریباً ہیت کننگ کیک اُردو اٹ تو زیاتر کنا خیال پائک کہ پنجاب سیڈا کاسہ اوڑے پنجابی ارےپنجاب نا پنجابی زبان اٹ او اردو ٹی بھی ہیت کننگ کیرہ اور پنجابی اوفتا زبانے تینا مادری زبانے تا ہندن کہ اوڑے سرائیکی بھی بریک سرائیکی نا بھی تینا ہموفتا مادری زبانے او بھی تینا زبان نا بھاز خیالداری ئے کیرہ تینا زبان ٹی ہیت کیرہ ہندن کہ اوکا پدا بریک فارسی آن پدا بھاز زباناک اریر ہندن کہ ایرانا کاسہ ایران ٹی فارسی بریک فارسی ٹی بھی بھلو اوفتا بھلو حد سے کا اوفتا جند نا زبانٹ ہیت مریک اوفتا پوران ایران ٹی فارسی ٹی ہیت مریک ہندن اوکا پدا عربی بریک عرب خلیج ملکاتے ٹی ہندن کہ اومان اے مسقط یا امارات تو پارہ امارات ٹی تو ہفت انت بریک ملک امارات ٹی امارات نا ہفت او اوٹی دبئی بریک ابو ظہبی بریک اوٹی مختلف مسقط بریک ہفت تقریباً شمال انت ٹی اوکا پدا خلیج ملکاتے ٹی سعودی بریک سعودی بھی عربی زبان ٹی اونا زبان عربی اے اوکاپدا قطر بریک بحرین بریک یمن بریک ہندن کہ اوکا پدا افریقہ بریک افریقہ نا افریقی زبانے تینا اور ہراکہ یونائیٹڈ اسٹیٹ ؤ ہراکہ ہراکہ یو۔ کے بریک اونا تینا زبانے انگریزی ہراکہ یو۔ اے۔ ای بریک او تو مسک امارات یو۔ ایس بریک اونا تینا زبانے انگلش اے اوکا پدا چائینیزے چائنیز نا یکہ او اسہ زبان سے او چینی اٹ ہیت کیرہ تینا زبانے او بھاز خیالے تینا زبان نا تخرہ او تینا زبان تیٹ بھاز گچینی اٹ ہیت کیرہ او ننا اکثر پاکستان ٹی چائینیزاک بھاز بریرہ ننتو اوفتا زیاتر آمد و رفت ارے اوفت ننے ہندا تینا زبانے ہیل تننگ نا کوشش ئےکیرہ نن بھی تینا زبانے ہیل تین کہ براہوئی تینا چین ٹی نن ہمہ زندہ کرون تو اکثر ہرا گڑاس نوجواناک ایڑے خوانرہ اور تینا براہوئی زبان ئے ہمیڑے بھی کیرہ گڑاس چینی تے ہیل تسنو بھی تینا براہوئی زبانے تو ہندن کہ افریقہ نا مریک زبان افریقی اے ہاں پین مختلف بھاز زبانو ہراکہ داسہ دا ننا پاکستان ٹی تو بھاز زبان اریر ہرافک کنے یادو ہراکہ بلوچی مریک پشتونے سندھی اے سرائیکی ڈومکی بریک ہاں لاسی بریک پنجابی ارے تو مختلف زبانکو ہرافتے گڑاس ای ہیت کننگ کیوہ لیکن اوخس زبان کنا READYافک تو ہنداخس کنا چائنداریک اسرہ اوداکا مستی ان شاء اللہ مزید مرو مہربانی